אֶלְזְכָּא אֶלְאִסְטִנְעַאי גַּאדִי יְטַוֵּר בְּזַאף וְאוֹ כַּאדֵר יְעַוֵּנַא פִּי עַדִיד אֶלְמַגָאלַאת וּלָקִין צַעְבּ יְעוֹבֶּד אֶלְזְכָּא אֶלְבַּשَرִי כָּאמֵל חֵית אֶלְעַקְל דִּיַאל אֶלְאִנְסָאן פִּיה מַשָּׁاعִיר אה חֶדֶס אִבְדָاع מַא יְמוּכֶּש לֶאֶלָה תְּעַטִּיְהֶם בִּנְפְס אֶלְוַקְת, אֶל־A.I כְּאֻדָה כּוֹוִיָּה וּלָקִין אֶלְאִנְסָאן בַּאקִי הוּוּא לִי כַּאִידִיר אֶלְקַרָאר וְאֶלְאַخְלָאק אה דַרּוּרִי מַפְרֶק בֵּיןַתְהֶם.